खेल मनोरंजन के एक बढ़िया साधन हवे। खेल मनईन के स्वस्थ भी रहेला और उनके मनोरंजन भी करेला लेकिन खेल में एक चीज और सम्मिलित बा- सट्टा लगावल। कुछ मनइन के विचार में खेल पे पैसा लगावल सही हो सकेला लेकिन हमरे विचार में ई कवनो बढ़िया बात नइखे। अइसन कइले बहुत मनई कंगाल हो सकेला एकरे साथ पैसा लगावे में खाली ई अनुमान नइखे लगावल जाला कि के जीते बलकि सही चाहे गलत तरीका से ई कोशिश कइल जाला कि उहे मनई जीते जेपे पैसा लागल बा। एह प्रकार से एहमें बईमानी अउर धोखाधड़ी भी शामिल हो जाला। एह नाते हमरे विचार में पूरी तरह गलत बा।